Raha fiara zao ley, zaho mbola tsy manana fa mahenoheno avao hoe telopolo tapitrisa ny fa- ny vaovao any aminay any, de raha mbola- ny efa niasa izy arakaraka ny hatsarany ohatra, dimy tapitrisa, folo tapitrisa manakinaky otranzay ny aminay any.